Ny haiko amin'ny karazan̈a dinôzôro, an̈aranan-drô: misy pinozôrisy edy e, bôka eo misy velôsipatôro zen̈y, misy stekozorisy, karà zen̈y an̈aran-drô.